Mi laara mi jannga, mi naftira e wakkati mi faama fina tawaaji maɓɓe e nonno ɓe njooɗori. Mi jannginai himɓeeji i mi tawi dow ko mi anndi nden bo mi raɓɓitai mi yiida e himɓeeji mauɗi ɗi jamanuure nden.